اکھ ڈیجیٹل کیمرا، یتھ ڈیجیکم تہِ ونان چھِ، چھُ اکھ کیمرا یُس ڈیجیٹل میموری منٛز فوٹو رٹان چھُ۔ ایمِچ کٲم چِھ کُنہِ چیزٕ یا موضوع پیٹھہٕ لائٹ ایکہِ یا زیادٕہ لینزٕ کہِ ذریعہِ کیمراہس منز گزران۔ لینس چھِ گاشَس کیمراہَس منٛز ذخیرٕ کرنہٕ آمٕژ فلمہِ پٮ۪ٹھ توجہ دِوان۔